Laha manahaky aminay atiky manoka zany, gn'atiky tsy misy tany avily. Fa lafa mila trano iha, la manamboatry. Mivily ciments, mivily fasiky, la mampanamboatry trano amizay. Fa tsy de misy loatry zany sady tsy de fahita ny trano avily.